Men di doson kak kami kan secara perbadi kadang di humah tu dewek kan masak motong anu kak ayam tu, ha tu kan, ayam ayam utan la yo ayam utan, kami tu biaso e anu he tu ayam tu di polot dapat, di polot tu dapat kan name di polot kan ntok nangkap ayam anu tu ayam ape, ayam bruge tu ayam utan tu nah jadi dem tu ntok laok tu kan kami tu e nyule kerne kami la wajib nyembeleh e nah biaso kami nyembeleh e dem nyembeleh tu kan kami kan mulai nyerang ayo, nyeghang ayo kan ntok, tapi dak sampai masak ige ayo tu kan dak sampai ee anu yang penting angat ayo tu kan, nah nyeghang ayo tu kan dak pule hangat ige nyeghang ayo tu, nah ayo tu la jak ayo tu kan bulu e tu kan eh ayam buge tu kan celop gale, celop ke ay anu ayo yang kami anu day e serang ye, ao da sampai angat tadi kan seghang sampai angat nah masok be, cabot bulu e abes cabot bulu e tu kan nah biaso e tu kan. kami kan masak ayo tu kan makai kayu, jadi dem nyabot bulu ayam bruge tu celop dah tu dem, nah bulu alus e tu tu la api kayu tadi kami nunu e, nah nunu dem, nah kadang- kadang kami tu kan masak, nah adang kan masak ayam bruge tu kan jadi dem ayo di se di ape kami tadi kan di masak la bedek la beng dah nyerang ayo tadi kan la bang panas ayo e masok be ayam bruge tu kan, nyabot bulu e dum tu nyabot bulu e, nah masi kan name ayam bruge kan lain dengan ayam piaroan ye tu bulu alus e banyak nia, nah bulu alus e tu la asel kas po potong kayu kami untok masak tadi ha tu kan masih idop arang ara anu e kan api tu kan, ha tu nunu bulu alus e tu, ha bes nunu bulu alus e tu dem la berseh tinggal kite e biaso e di tetak- tetak bang kecik- kecik tentak e tu, tu la di buat pindang man musim tempoyak kite buat tempuyak anu ayam bruge tu. Mosem, mosem dian kan.